فأخذ يتبع تلك الرائد هذه النجمه المضيئه الي ان وصل الي كوكب غريب و كأنه منطقا للعب الاطفال لملاهي الاطفال ذات الوان مختلفه و مثيره للإعجاب فاخذ يبحث و يفتش فيه و أقام فيه يومين الي ان وصل للسر.